نحب ديما نكون شابه بالغه، خاطر <hesitation> في الطفوله عندك ثلت المسؤوليات، لكن ما تنجمش تاخذ قراراتك وحدك، كي تكبر عندك حرية الاختيار، تقدر تتصرف <hesitation> كما تحب و تعيش <hesitation> تجارب جديده، الشباب <hesitation> هو الفصل اللي فيه القوه و القدره باش تحقق طموحاتك زاده.